Za mandeha busy ndraiky surtout le lera fianaragna regny de, <hesitation> latsinainy juska zoma za tsy maintsy mande de mandagny six mille isan'andro eoeo isaka mandeha, de fois agnaty volan-draiky zegny izy, an-droapolo ake de mandagny <hesitation> cent vignt mille franc ake za isam-bolagna fandehanako fa lera miagnatra fa kaofa tsy mianatra za de tsy mande.